Ingye ngayisunza ithwabuthwa banene kulhenga eributhwa omundu mughuma kusangwa mwamabya emune banene ne mibiri eyamukakolha okwa buthalha ghikalhangirika bulhi mundu inatbunga owiwe mubiri owerikolha inyweboosi imwakolhayo omwa buholho mwamabya emune banene mbinya hamabya omubalha owerisorokya mbinya omundu amakwa mbinya omundu amathunga obugheni mukasorokaya ndeke, imwa imwanabana akasente aka naseghere, neryu kandi eribya imune banene eka- eka yikabya isoghirimbwera enywabosi imunemutsanga imune omwa buholho abandi bakakolha amagheni eyosi eyu ni raha yikabya okwa buthalha.